اول ما وعيتو عالدني بالموصل القديمي، وكان الوضع هناك كلش مميز ، لانو كنا قلب على قلب احنا والجيران، منطقة وحدي مسلمين ومسيحيين ، يعني تلقي الكنيسة والجميع بنمطقة وحدي - فكان هذا الي يميزنا هو هاي التنوع الموجود